Kua teta Colombiape <noise> oyoavi yakaru <noise> según regionepe ñairupiño, oime <noise> amogue jou sopa <noise> atirurupegua avatipegua javoi omotira pakova ndie gueru kuae soo jare kaovireta <noise> omojeengatuvaera tembiu